Sun andaia al cinema cun me omu veddi ün film propi bel, al era ün film d'aventüra e ma co ën poch d'amur. A mi a m'piazu le storie d'amur e d'aventüra ënsemp e co me omu a s'e pa anüià e al e ità bel